Sɛ medze nkanee anaa aba kor, mba ebien nna mba ebiasa dze bͻ mu a, mba a ͻdze bɛma me no yɛ esia.